Kan to faforit <hesitation> kan to kangan pinei tei yuma uyamanku toya ijik keren ti tan ara yana ajadi pombuda na wineiye kami tinutuan winei mangase kanto kangan one su su tampan kit <hesitation> sok ne onden ta komangase onde ta sapun na tekan to kanya na ara sua'ne kan ti'i weiku sikumo na <hesitation> tomata to kuon tomata ratan tomata to kangan kuman kamto tewinei mai to to toha ure kite sikite na yuima'ko mauman sia are sua'ne kanti'i rekule kalupanen kuo nawile sitorario komu Wele si poyon kumo umane tiara kalu panen kan to has te has ratahan na ti maua to masa to nakalupae ti'e na pinoman kus kumu ara sua'ne kante to ambiho tiara talos mahal tan one su-su-sukite su walei su lirik na hone te su singkat tuang kite ee kutatiale su kite ara one magase wane kante tiara kalu panen kite